To'ó ná kidiná ti kadi ná yodo ná noni ná kidakuana ditá, deyuna takano chin kuechinó nid kóo ná diex kidanguana nreyuná tinroyo'o dakena panená kena ké adii asi. <noise>